إذا بتطبج ملابس، ثوب مثلا ولا شي، لم الكمين ورا وأرفع الثوب كده نفظه، وبعدين طبج الكم على الصدر كده بشوية، وبعدها طبج الرجبة وكمل تطبيج لين ما توصل لآخر الثوب، ولو تيشيرت بنفس الطريجة، لكن لو جينز، من الحجر وبعدين كمل.